أعتقد أن أسوء مشكلة عالمية <hesitation> صارت بعيداً عن الأوبئة <hesitation> التضخم الإقتصادى ، هذا التضخم الإقتصادى سوا صار ضرر كبير على دول كثيرة جداً، <hesitation> وأنتبه إنى بحكى بعيداً عن الأوبئة ، طبعاً الأوبئة الله لا يرجعها لكن التضخم الإقتصادى هو ال <hesitation> مكمل معنا.